Ua loaʻa kēia kī e kekahi keiki akamai i loko o ka nahele. Ua ʻike ʻo ia i kona mana kūikawā, akā ʻaʻole i hoʻohana koke. Ua ʻimi mua ʻo ia i ka puka kūpono e wehe. I ka lā ʻekolu, ʻike ʻo ia i kekahi puka kahiko i huna ʻia i lalo o ka lāʻau. I kona wehe ʻana, ua ʻike ʻo ia i kahi honua hou me ka naʻauao kahiko a me nā mea kupanaha.